Sy nizakazaka anao nieny an, fa nahoana lahy? Karaha hitako hoe misy raha mahakivikivy anao zany sa de ino antony? Sa de marary anao? Zay ne f'efa zatra misangisangy amboarinao kosiaka isanandro, avoakanao de mandigny anao foana zahay an hagnano anjany. Mizakà raha!